मोये घर के बगीचा मा भोत सारे विलात भर के पौधा लगे हेंगे। जिमे से कछु तो मैं बताये दे रही और कछु के तो नाम मोये पता भी नहीं हेंगे। मोये घर मा गुलाब के पांच पौधा हेंगे जिमे भोत सारे कलर भी होत हेंगे। पीलो लाल गुलाबी हलको गुलाबी नीलो सफेद। मोये घर मा दुइ तुलसी के पौधा भी हेंगे। मोये घर मा नीम के तीन पौधा हेंगे जिन में से दो तो मीठी नीम के हेंगे अउर एक कड़ू नीम को हेगो। उके बाद मोये घर मा एक चमेली को भी पौधा हेगो। और मोये घर मा चार गेंदा के भी पौधा हेंगे। और मोये घर मा तीन से चार एलोवेरा के भी पौधा हेंगे। और मोये घर मा चार पांच तो <noise> के भी पौधा हेंगे। और मोये घर मा एक दो गुड़हल के भी पेड़ या पौधा हेंगे। कय से कि ओ थोड़ा बड़ा हुये गओ है तो वो पेड़न मा आ जात हेगो। मोये घर मा टमाटर को भी पौधा हेगो दो। और मोये घर मा मिर्ची को भी पौधा हेगो। और मोये घर मा दो भटा के भी पौधा हेंगे। कय से मोयी मम्मी का घर की सब्जी खाणो बहोत अच्छो लागत हेगो। एके मारे मोये घर मा सब्जी के भी पौधा हेंगे।